сіз он мың сағаттық ереже туралы естіген боларсыз
екі мың сегізінші жылы мэлколм гладуэлл өзінің аутлайерс деген кітабында он мың сағаттық ережені таныстырған болатын
ол бойынша кез келген адам егер он мың сағат жұмыс істеген болса онда әлемдік дәрежедегі эксперт бола алады
яғни ол дегеніміз шамамен бір аптада қырық сағат жұмыс істесек бір жылда елу апта болса онда шамамен бес жылда кез келген салада барлығын білетін түбіне дейін түсіретін сарапшы бола аламыз
бүгін біз осы теорияны талқылайтын боламыз
сіздермен бірге тамаша жыл подкасты және мен талшын
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
осы аутлайерс деген кітапта мэлколм он мың сағатты бір тамаша таңғажайып цифр ретінде көрсетеді
ол аутлайерс деген адамдардың бір тобын белгілеп алады
яғни әлемдік дәрежедегі белгілі бір салада жетістікке жеткен адамдар
одан кейін сол адамдардың өмір жолдарына қарай отырып олардың осылай болуына не әсер еткенін талдайды
нәтижесінде көп адамдардың сәттілікке жетуінің негізгі себепшісі олардың сол салада жұмсаған уақыттары деп есептеген
нәтижесінде ол он мың сағатты белгілеп алады
егер адам күніне тоқсан минуттан жиырма жыл бойы бір іспен айналысса сол істің ең мықты маманы бола алады
немесе тезірек жеткізгіңіз келсе онда әрине қырық сағаттық аптамен бес жылда шамамен кез келген саланы меңгеріп нүктесіне дейін білуге болады
бүгінгі эпизодта біз мэлколмның кітабында енгізген мысалдарды талдайтын боламыз
яғни әлемдік дәрежедегі жеткен сарапшы эксперттердің он мың сағаттық ережені қолдана отырып өздерінің саласының мықты жетекшісі болу қалай қолдарынан келгендігін көреміз
ең алдымен біз берлинддегі скрипкашы музыканттарды талдаймыз
бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы германияның берлин қаласында арнайы зерттеу жүргізілген
ол скрипкашыларға байланысты
барлық скрипкашы музыканттар өздерінің кішкентай шамамен бес жасынан бастап скрипкада ойнауын бастайды
сегіз жасына қарай алайда олардың скрипкада ойнау уақыттары өзгере бастайды
ал жиырма жасына қарай элиталық скрипкашылар шамамен он мың сағат өздерін скрипкада ойнауға уақытттарын жұмсайды
ал сәл пәл деңгейлері төмен музыкантшылар шамамен төрт мың сағат практика жасауы мүмкін
сөйтіп уақыт өткен сайын олардың скрипкада ойнау уақыттарының айырмашылығы өте көбейе бастайды
және элиталық музыканттар өздерінің уақытын екі есе көбейту арқылы өздерін элиталық және әлемдік дәрежеде болу деңгейін әрі қарай жалғастыра береді
және өздерінің саласын одан сайын жоғарырақ тереңірек меңгере түседі
келесі мысал ол атақты мысалдардың бірі деп ойлаймын
майкрасофттың қалай құрылғандығы жайлы
өздеріңіз білетіндей бил гейтс пен пол оллен бір мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылы өздерінің компаниясын бастау үшін колледжін тастап кеткен болатын
яғни университеттен шығып кетті де компания бастады және ең соңында олар әлемдегі ең мықты миллиардерлердің қатарына кірді
иә барлығы оңай көрінеді яғни олар оқуға уақыт жұмсамаған сияқты
алайда көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша гейтс те эллиен де майкрософтты құрғанға дейін өздерінің мыңдаған сағаттарын код жазуға жұмсағандығы белгілі
ең алдымен ол екеуі де лейксайдта кездескен
және ол жерде сиетлдегі ең мықты жекеменшік мектептерінің бірі болған
ол кезде ммм көптеген мектептерде компьютер ештеңе болмаған
алайда бұл мектеп өте мықты мектептердің бірі болғандықтан олар соған ақша тауып мектептерінде компьютер клубын ашқан болатын
сол компьютерлік клубында билл гейтс кішкентай кезінен бастап код жазуын бастаған
және де сонымен қатар ііі гейтстің вашингтон университетінің жанында тұрғандығы да белгілі
кішкентай кезінен бастап ол сол университеттегі компьютерлерді қолдана бастаған
және ол сол кішкентай кезінен бастап код жазуын бастаған
нәтижесінде олар жасөспірім кезінде сол он мың сағаттық ережені қолданып сол он мың сағатын бөлгендіктен тіпті колледжде оқудың яғни формал эдукейшн алудың да қажеті болмай қалды
және жетпіс бесінші жылы олар майкрасофтты ашқан кезде екеуі де дайын болған еді
яғни ол тек колледжді бітіріп өзінен өзі ол ақылды болғандықтан компанияны құрып бастап кеткендігінде емес
оларда тәжірибе дейін болған және дейін сол мықты он мың сағаттық ереженің нәтижесі
келесі мысал бізді қайтадан атлант мұхиттың бер жағына қайтадан бізді германияға алып келеді
бір мың тоғыз жүз алпысыншы жылы ешкімге белгісіз атақты емес жоғары сынып оқушыларының рок командасы битлз тобы германияның гамбург қаласына кішкентай жергілікті клубтарда музыкада ойнау үшін және өздерінің өнерін көрсету үшін аттанады
алайда топқа көп ақша төленбейді
және ол жердегі музыкалық құрылғылардың сапасы өте нашар болады
і тіпті аудитория оларды тыңдамады
алайда битлзтің гамбургтағы тәжірибесі қандай болды
ол оларға гамбург не берді
ең алдымен тоқтамастан ұзақ сағаттар бойы ойнау
себебі осы ойнаудың арқасында ғана олар өздерінің музыкалық ііі ііі дағдыларын одан сайын дамыта түсті
битлз ақарындап өздерінің ііі дағдыларын дамыту арқылы біртіндеп өздерінің саласының мықтысы бола бастады
бір мың тоғыз жүз алпыс екінші жылға қарай олар бір түнде сегіз сағат бойы музыка ойнаған
ал ол дегеніміз аптасына жеті күн бойы күнде түнде сегіз сағат
ал бір мың тоғыз жүз алпыс төртінші жылына қарай битлз барлығы бір мың екі жүз концерт қойған
бір мың екі жүз концерт ол тіпті ойлауға келмейтін сандардың бірі деп те айтсақ болады
кейде тіпті басқа топтар өздерінің барлық карьерасында бір мың екі жүз концерт те қоя алмайды
ал битлз сол уақыттың өзінде халықаралық аренада сол бір мың екі жүз концертті қойып үлгерген
яғни олардың сол жұлдыз болуына жолына қарайтын болсақ онда көптеген сағаттар апталар айлар жылдар бойы қойған концерттері мен музыкада ойнағандарын көре аламыз
әлемдік дәрежедегі эксперт болу ол тек қана тоқтамастан оны жасау ғана емес
оны сол жасау процессін жақсы көру
яғни сіздің жүрегіңіз қалайтын істі істеу және соған өміріңізді арнау немесе өміріңіздің көп бөлігін арнау арқылы сол саланың ең мықтысы болу
бірақ бәлкім ең мықтысы болу ол басты мақсат та болмауы мүмкін
жаңағы алдынғыда айтып кеткендей сол саланы жақсы көру
сіз соны жақсы көргендіктен күнде соны жасағыңыз келеді
отырсаңыз да тұрсаңыз да сол туралы ойлануыңыз мүмкін
және сіздің жүрегіңізге ол қуаныш пен бақыт сыйлайтындықтан сіз сол іспен айналыса бергіңіз келеді айналыса бергіңіз келеді
дәл қазіргі сәтте белгілі бір салада мықты шебер болғым келеді
бірақ та ол салада әлі шебер болу үшін уақытымды жұмсауды аяймын немесе қаламаймын деген сұрақ болса онда бәлкім бірінші сұрақ сіз соны өмір бойы істеуге дайынсыз ба
немесе дәл қазіргі уақытыңызда уақытыңыздың бір белгілі бір бөлігін оған құрбандыққа шалуға дайынсыз ба деген сұраққа жауап беріп көрейік
ең бірінші өзіміз қалайтын істі табайық және сол істің мықтысы болуға тырысып көрейік
әрине дәл осы жерде бұған қарсы материалдың да бар екендігін сізге айтып кеткенім жөн болар
өйткені соңғы кезде көптеген психологиялық немесе жеке дамуға арналған кітаптарда азырақ уақытыңды жұмсап көбірек нәтижеге қол жеткізу туралы көп жазады және адамдарды соған шақырады
мәселен пассивті табыс көздерін жасау және сіз демалып жатқан кезде ақшаңыз жүріп жатады деген сияқты статьялардың көп болып кеткенін өзіңіз де байқаған боларсыз
және сондай жолдардың бірін көп жақтаушы ол тим феррис
тим феррис ол төрт сағаттық апта және де ііі төрт сағатта шеф болу деген сияқты кітаптарды жазған болатын
ол бойынша саналы түрде белгілі бір іске өзіңіздің уақытыңызды жұмсасаңыз сол арқылы алты ай немесе алты айдан аз уақыттың ішінде кез келген саланың сарапшысы бола аласыз дейді
және өзіңіз көріп кеткендей бес жыл мен алты айдың арасында қандай үлкен айырмашылық бар екендігін көресіз
әрине он мың сағаттық та алты айлық та екеуі де дұрыс болар
және де ол әрбір адамның жеке өзіне байланысты
а аз уақытта көп жетістікке жетуге болады деген адамдардың бас ұстанымдары ол сексен де жиырма принципі
яғни біздің барлық жасайтын жұмыстарымыздың жиырма пайызы ғана біздің сексен проценттік нәтижемізді алып келеді
және үйрену барысында үйрену процессінің өзін үйрену керек деп айтады
яғни кез келген нәрсені үйренудің арнайы методикалары бар
мәселен егер де сіз ііі бір нәрсені оқып және оны ұмытып кетсеңіз оны ұмытып кету ықтималдығыңыз жоғары
алайда бір нәрсені үйреніп кейін оны басқа адамдарға үйретсеңіз сол ақпаратты ммм сақтау ықтималдығымыз тоқсан пайызға дейін артады
немесе бір нәрсені үйренсеңіз ол туралы жазсаңыз блог жүргізсеңіз тағы бір нәрсе істесеңіз тағы да затыңыз көбірек сіздің миыңызда көбірек бекітіліп қалады
сонымен қатар өзіңіз бірдеңені үйренсеңіз одан кейін біраз уақыттан кейін оны талдап өзіңіз жасаған прогресстерге анализ жасап қайтадан нені өзгерту керек екендігіне адаптация жасап отырсаңыз көбірек үйрену жолдары артады деген сияқты ұғымдар бар
әрине бұл жаңағы соңғы теорияны жақтаушылардың пікірі және олардың тезірек үйреніп алудың методикалары да өте көп
егер де сізге қызықты болса онда соңғы методиканы көрсеңіз де болады
қалай тезірек үйренуге болады
қалай тезірек белгілі бір салада қол жеткізуге болады
алайда мен көбінесе тез нәтижеге қол жеткізу немесе тез барлығына ие болу деген теорияға жылдар өткен сайын сенімділігім өте азаюда
себебі үлкен еңбекті және күш қайрат жігерді ештеңе басып ала алмайды
егер де біз еңбек ете білсек күш қайратымызды белгілі бір салаға жұмсай білсек ерте ме кеш пе белгілі бір нәтижеге қол жеткізетініміз анық
алайда ммм тиімділігімізді арттыратын белгілі бір методиканы қолдану арқылы үлкен еңбегімізге тағы да сәл пәл интелледженс яғни ақыл білім арқылы басымыз санамыз арқылы ойланатын болсақ бәлкім тезірек нәтижеге қол жеткізетіміз де анық
бірақ та тез арада бүгін дәл қазір жиырма минуттан кейін үйреніп аламын деген ол әрине өтірік сөз
сондықтан өзіміз қалайтын затқа уақытымызды кейін бөлгенімізге өкінбейтін істе уақытымызды жұмсау күшімізді жұмсау арқылы белгілі бір саланың жетекші ең мықты маманы болу ол біздің қолымызда
және сізге де маған да соны болуды тілеймін келесі кездескенше

тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да оу

аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен